افضل ارسال رسالة نصية. يا ريت يكون اسرع واسهل للتواصل أقدر اراجع الكلام قبل ما ارسله. والرسايل تعطيني وقت اختار متى أريد وارتب افكاري. بينما المكالمة الهاتفية تتطلب تفاعل فوري ومو دايم أكون جاهز للرد في اللحظات نفسها <hesitation> لذلك انا احب الرسائل